Raha ny filazan’ny olona azy hono a, dia ny saka an tsy <hesitation> tsy f- mifampanao miao miao ireny ohatra an’ilay miresaka amin’ny olombelona fa <hesitation> <noise> mifandangolango eny fotsiny dia <hesitation> tsy dia mifampiresaka ry zareo fa <hesitation> ny <hesitation> ny tena mety hiresan’izareo dia rehefa miady an <hesitation> na rehefa <hesitation> mitady vady ry zareo o fa <hesitation> tsy miresaka ry zareo fa mifanena eny fotsiny dia, dia izay.